Laha ty biby na zavaboahary haiko fa mandeha ambony rano eny: angidy zay. Angidy rey zao, karaza biby kely rey, rey mahay mandeha ambony rano eny la mihafo ambony rano eny avao. Ty fomba ahafahany manao azy, gny elaniny zany, lafa mitily i, malakilaky raha iny, la hoy minenitsy zay avao elaniny la iny zany mitana anazy ambony rano eny ahafahany mitsanga soa tsy lavo.